<hesitation> ada djogi najini, landam, mari, gabu, danda. Ɗii woni somoyaaji ɗi tawetee mankataa ne njiiɗaa fu e ley fotiire kaa. <hesitation> nokku amin ga, ɗin woni ɗi min comoto, eyyo.